Sj me nyjnko bi ewie esuapcn na onnya edwuma yj a, afotu a medze bjma no nye dj, odzi kan no cwc dj chwehwj dj cbjbjn nkorcfo a wobotum aboa no bi nye hcn a cnye hcn kcr skuul, n'akyerjkyerjfo n'adze. Cno ekyir no, cwc dj chwj dj obosua nsaano edwuma bi osiandj nsaano dwuma ayj adze a cdze sika ba papaapa yie, Iyi nye afotu a medze bjma no.